<noise> Aine nanga mikuna mikuan da <noise> oro rio pura pemit era mikuna van, aus moton pura poimit, moton pura poimit oro rio kas mare poit. <hesitation> Doven pura pavoim doit era nauo mikuna puran aine min utu puai, mikuna oit. Oirat oro rio panoip poke makasi, manin pukan eran noan nim poit, poke poke makasi ma nin o pura poiemit. Paun, pau pait oirat ororiot toan. Nim punoven ma, toton auvai puanan anoa niop pam. Paun puroim, paun puroim dam, paun katen o besande ison nanoa pau aven nesai. Poke makasi ororio purem noa oin ukuai tanau pau aven. Manap momio pai oiran us toiran avi mei wam, toton nepi paim. Era avinuan, eram isionuan nepiaim a toton niop pai. Auai auai puanan anoa niop pait ma, ma atangat nini punoi ma. Ororiot oirat neko atangat nia poi emit ne. Ainem min doi utu puai tan ne. Atangat era aine min uam kopi pauan, kope kope pau puaveram, aine min pauna noia ustoiran nan atangat avere nim punoip kekeoim dia penu map pioim. Aus toton oin nin oin okoai toton <hesitation> kosmare avera van, besan de paun nanoa nesai diku noim. Manap paui, manun paun da paui mesande pauna noa pura poiemit. Doven noa aine doi, mava <noise> pauna noa deuman era utu paiet era ainemin doi. Mava ustoi pau nanoa manin o nia poimit puran dikun. Dikun nanoa iro mara oin dikunan diapuat oin atangat oin avere pai makasi suesue puaim evatop besan de manin took poem da van omin nom aus dake oit besan de miakotan nuan ustoi tunan era puran nanoin. Makotan nuan ustoi tunan era puran nanoin. Makotan nua noa ustoi tunan nan atangat era dikun era pura poim oin irom mara moton pura pavoim oin nanoin. Keke puaim na oin atep puaim oiran moino moino waka nuan napuai oin. Mara okuai tanau pep ne, <noise> mava dikuna noa ision nan ustoi manin o nim poit apan dam eram tauara isiaim, dikun o penuma ision anoa eram oirat apikian kareni ukan nem o amai amai manin puronem. Manit era popangat evan pipia dengan o popa nat apikian keke noim, aus oririo puno vera pep, evan deu manan pep ororio nem da pep. Dukuai o evan tan. Eran noa pep apan mairun tan puroim ne, apikaun tan popanat keke noim oit neaven ne, nan kina pipanem, ai nan dukuai panem. O eram deuman noanoa kina pipanem, oro tau ara isian tan. Ma diku nanoa ustoi besanday o katen day manin nia poimit, komim oit ne duku pano pep oin mena menai nimpuai. Nan era ura uratom isoi num puai annoi kere poko ou oim osa. Manin ne utu paiet. Deuman nau o miku pauom oro rio panoit ma dokotop poit mava eran ustoi mani anoa listoi torin koi oim. Mava ustoi koipam oro dake rake aven oit manin utuan na mine iro era no utakat oro rio panoi tauara mare koan aine. Torin koioim dam oro dake dake aven, makotan nuai doi sion nioim davan oinom misin moton puran na misin, moton pokean. Mava moton eran noa noa ustoi oro nepian, oinom kaperako pan motonuan niuan namine oinom sikopet taranua pai ran. Oinom kaperako takanua pairan. Store apan tunan babinoa pat, <noise> tunan da besi ande makotan nua ustoi puran era. Oko tamara koi tauara topa voim. Manap oit makasi ne, iromara tan oin sikopen taranu pairan oin era taim era evan oro isi pai era. Utui makasi puran ne, besande makotan anoa omain toton kosi mare poi, mava sikopet anoa evan kaperako kosngare poimit. Kaperako anoa evan omain toton kosi ngareoi aine kere poko pipaoim era ision tokoemait era utui. Nio peait era o besande makotan nan era manit kepai kurian. Dikuun era taim kepaai ne topaoim roit. Era momio pan manin ne evan ne rake nio pen era utui makasi ne manin era kepan da kurian. Kepan kurioim dam ustoi, ma tunan era ave poimit era aven ne nia poimit, aven era puroimit era. Makotan nua'i besa ison a makotan a nanua a besande makotan deion duai aveum puroimit irinda, ma dovoit. Aine tunan koporio avep oim tim pukatoko puai, pukatopo puai ie-ie kepa kurian nou mia omia, makotan besande biot namain toto uan da biboimait aveu poimit. Ainemin eran ustoi kepa koinoim dam iro mara oin nanga noin ai, aus nei'apin nanga noin makasi ran. Ma ou'oi oupam pii'tako oibat era oumia bokubu nomit a pitako era mamia, biki pa'oim ogoi oupai ni nam. Uminom besande makotan ana ostoi nim ai makotan de. Besande makotan duai nimu ibait, nim'oit era oibat ogoi oupat egit diki punam ei ni'nam, nii naan maua ma mani nu avei pueimu ita oupan omain da. Inam pitako puran, a pitakoit pura panoim doit na'me pitako pum na mate-mate bikiam pitako roibat era nam bikibu noim. Biki noim da maa'ga. Oin pitaku piaim oin nan era apuiran na oin nianem o kokoiranian nianem. Niakot amariat osa ne, pitakut eranoa mam mone aven tunai. Mone pam eram aven nim pavoi na ma, ma tuna pum aven pura pavoim, no irosin ukapipuno en na? Ovoio pai kastam nim poit ne ma okori puran. Manin kapanoit ma na ma. Kap pum avere pan namain kosmare poit na ma. Puken pura pavoim koit ne. Mane era aven puran ma pitaku purapoim ma. Ma ne neaven beran ne utu pait, wamsin beran apaneke van manin o oni mokosin oro isi pueroit. Era os makasi nim poroit ne, <noise> eranoa nepai era, manin toton era kotop punoim. Koto poimie omain toton evan aven ma dokoit. Mava iromara pitaku pura poimit oin omia ovoio pai omain eram uan miruaven. Evan ne nan orem utu puneroit, kutu pait nia poimit. Kutu an na ma. Nin oin aus nia nem oin oit papakoi ran ma oro kutupuai. Oit ne kutupuai evan ne nan mapun neroit arovon orem koputoan, arovon an kutuaven era koporio. Sotot tan ne dukauto punem ma oin. Nan, ukapi'an dasin onimokot o beira nasin mukai pian oin ma tunai purain. Ma makasi eva ne tunam purapoim dera tunan da ootam urain nan mani pounem pep ne, okoin uan duai mani pionim. Oro-oro uamisin asuoma no bantarup pii'pan utu aven. Uamsin no aso noimda mamuino otam urain keki oim, urain oini sia'im. Manap, era nouba era koton tutun aveu poimi'e iro mara oin iro mara a kutun pura poim oin soton dukautoa noin? Nam voio pat oivat ausi pum, amamas kosmare ama puke mam. Pukem nuam maning kos'mare pia nom'ia-nom'ia avere pan ai, avere pai ruain duin apau nimpoit osuven dueim moni pi'anoim, e. Manap toton aven dokoto poimit iro mara'oin kutuai tuoin, so'oto tara nui noini, ma apaun dan ukuai nim pum ma, mani pai makasi nimuan oi? Aus oit, poro uunap pi, mam mataup'en apan mamasit apaneke evan-evan okori apan oi, oin ma'oit dake mani nuai nimpuai noinoi. Evan me naten, naten uan impuai naten ne na nimpai, manap pep pan ama naisin okori puran uan ma ban tarup. Ban tarup pura pum wan ne maukin, eva top ma tamaka'i nim puai naten uaim nimpuai nem. Evan okori amai puran rama baim taru biki pum makasi ne, omai umaim puru. Ainemin osa deomoi, deoma pous apaun usa nimpaveram oro mara oin ma nan atangat oroi oupan oubien. Aine min, kere poko ooimit manin, soton dukaut ong karen mavan moton, kare noain o moton ai, moton purapa'oim noi, moton nan okuai manin noa taka tapoimit ton, morikan tataupa era nan num. Nan <hesitation> soton mam inom tunan puranoin noin oira oin uan. Osap kovioven nun ne? Apaun nimpa oiran ustoi ran, apaun duan ominom, ominom isom purei'em dam, makasi ominom makotan. Ma uan ustoi, omain era manip oim urai avep poim iran avien doup avera. Doup avera soton moton mo doup para keke pum momian tauara orosip puai matan na okoai nanga tan gnat oi, isi puai oit aine min kon do'itominom ison puropet nan oma uan mana ma ou oi oupat oma uan da tunam puran. Mani ninda omain toton a punakan evan-evan suri puniot erain ma dengat apan ne, oin isi puaim noin biranasin ma oi pukem puran nemon, tunam purapa ominobin, tunan puroim dam, aven toton dokotoit, soton toton moton, evan evan toton kaviu'im paun anoit momiam mani torip pip anum sivi sivit nia pa sivi sivit era eran tunan toan ne. Sivi sivit a makasin i tunan toupa'oindoi, okei tunan dan tu'oin dam manip puput uan, puput doian moko pan doit eram puput nia panomit era. Nan tunan tuanda sivu sivut, era. Tokoim urai iru mara omain do'oit, aine pukem ou pairan koiam. Iro marau koiai nimpuai'o puken toko pam omain toton ave poit, mamui rake rake puaim piran esun ne. Aine okori'an toton non okori an oin na, oin maram biran nimpuain nium biran maran duen, oiran maran duen kaiveun pan'im mara kaveun purapan. Nagau'ai isonda koto poimit era umian umia, pukep pum. Ogoi oupat, ogoi oupat diki pum, omain toton deti dengaan, denga pum. Oma'uan manam o nano takat era ai a tangat nano irop nimait. Era-era osa'i ma osai era no ostoi ran. Omain toton potome puke pat, pukem no ai ukuaitu inam p'ruemit, ogoi oupan oiba karim noit nai ne mouat ainemin nan ostoi ran. Apaun nuan nova mami ura tunan duai, oiruai meno osibia mamin osaimit uen beran ait. Era puken o ai oupan ne, eran-eran omain oriro uan. Tepen deoman nimpoit o deoman manin, tana miku popien mam manin dokotop poip ma. Eva nio pen oivat ai dokotop oit deuman era miku pauam, era deuman tepen nim poit. Nan <noise> aus nian nem era apan kekenem davan o eram natunan nim pum apan keken, nem davan ororio pure mait paunua o sinan pure mait omimia. <noise> Deuman neran, deuman nim poit. Nia panam era paun ai o era sinan nanoa ustoiran puken. Eram deuman nim pava, oit nan ororiot oinda, arokot o, kokoirat o, aus aus nianem era atat. Apan kosimare novera van, paun o sinan nua eran okoai paun kos mare noven era ninda deuman nim pavoi. Nin eram way utuan ne eram sototom mate mate kekean. Mate matei kosmarean kosmare punovera sunan puroim, um tan osa nim poit ne, tuna nuan nioven oin nan nianim ainian o kokoi raparan. Isian nioai siototom tasin ne nia poimit. Tasi punoim omia. Eram manit tonoim, evat evat tekanoim manit van emaut. Emaut tonoim dam manipanoim, nan dake tekanoim, <hesitation> manitoan kikirat teka noim da ma <noise> torerep pinoim. Evanuan sinanoim, simokat ma tekoim dam surioim. Era na nio'io kari pun nem ne nan, atangat nan ororio noit era, era rake iio io kari pum a tonan nuam, sikepeko koperoun tauara pum tasi puimen era. Aus na rotonui bait era apan keke noimi'ai, oinda oivat dake ma bikian nio aine? Apan keke noimait evan-evan naten noa nimpum o, eram omain nuam ponui'evait o uan. Manap omia biakasaan nio ai noin? Ma biakasi pu'ai ot, tauara pura pa'oim ma kosmari pi'a mate matei. Mate mate pang kimam tuanat, tunai poki kosmare pam manin kikipun oim era io'kari evat matem kakan oimi mai iokari a tunan nu'ai tokaro pum nu'ai. Oi, tauara purapum, aus marasi puran tam iiai apan avere nepipurai toit io aus puran taim irorio pintan ne. Tunan bikibui tokaro punim tauarau, era eram deoman ne, toka noimi makasi maim pitaku an urain ukai mati mati kikion ma, oibato oi oupat no kokopum tauara. Eran ni apan, deomam motu'ai pan era deoman, era utu uan na. Toton era deuman era toton, Aviem miku pam era, evan-evan o deoman katen tanaken oit kekeon. Deuman dan okuai tunan-tunan tan aveun tan ne pura paiomit apan okori pan moton. Era tan moavan apaun era. <hesitation> Ainem min uam dop pari pau'oi, kakarapai ran omain noan ukaupu nuan? Osa makasi, era mikuna eran uoban oirat ororio panoit ai ne osa miku pa o, oira. Manap ainemin oit kikio pen oirapai dovien apam matau utu pueroit. Utupu eroit evan evatop apan utupen. Apaun ni mara bira pa'oi e. nuvien apan utu evait'mi ni ap ainemin apan tupiem. Omain a tuimait unat tan keke pian oumit omain toton amain dakerake namit umai ainemin moi koropap pa oi e. Eramsin osirop dop paripum urain eramsin iram-iram, eram uei airam. Deoman sirop erasin suripip pa'oim. Doven apan nimu ovait era deumat, manap apan kkauan no deumat, apaun biroven, era tan apaun birovait era omait. Evan uruain puroim, o kakara pairan bira pevai nauo apaun era uam manip pavoi dake kekeon aus apan orem oro manip pavera. Aus niopen mineken omau pevait o deuman miku paom. Mava eram uruain nia pesiko niopen era moino kaka rapairanian birovaie minekera tau aran apan tuto apen. Osa makasi ne. Era deumat miku panam era oirat ororio paniop utu pait, aus mani panoim. Ovoio pai nerakkari nia ppoimit. Era tan nao miku panam. Oro kokoe anoa no erasin nerivarian, nosin, mam pep, osa tau ara. Isikai nee miku pauom, isika nim poit ne, nia aine papun apan ouon ne era isikat. Omain era miku pum isikai ne mikuoim, nia kakaipum apan nesiai ounen. Osan aine apan usim poimit, avaiopatanan ne, e osa makasi. O askopan era no miku puam aine utu puai. Apan utu pait me apan mikuom, ainemin utu paiet nei ne miku paom. Manap era era osa don mikuna pura pam moton makasi puran, moton, apaun mava tan aus, unapitan. Manap mikuna era osa don momi opan, momi makasi kosingare poit ne, aine min eram uan ukam mikuna. Eran nuavat pep aven pura punoim poit osa ai. Era aven tunai aus makasi pura pauoim poit ne, even kastom ai, torin ne eran omain tepen kosingare poit. Tokutokui kosinga repoit. Aus makasi ne tokutoku kosingare poit na. Teka nua noa toku toku bira poit manip poimit osa. Avere pai nokuem da neri kari puran mikuna puran, tepen uruain deuman puran evan, evan nioim, era deu matoan tovoim. Avere pai makasi sosokari pioim omain toton. Nia omain era puran tan, even tama kapankau oram. Unapai makasi num pum omain utun, utura oit kekeon omain koita pai uka punoi era, avere kosingareoven koro pai tama kai kosingare oven. Nia unapai makasi nim pum. Omait avere kosingare oven. Even evan kastam pep avere puroun evatop nia unat tan osa dopoip eram deuman uruain mikuom. Evan ne deuman, manin o nanga kera deuman orem mangi nip parait. Mo nature van okoai, <hesitation> nature wan nanga kopia evan mangi nip pau amit mara kastam aa-an okuai, koma nanga mangi nip pauamit. Koma eva top mangi nip pau amit era koporio utu pum. Omain kere pokoi nimu oven, apan kau puroven apan omau pen. Koma nanga ken omain birau vait. Osan evan avere pan tunai pura poimit era avere pan. Koma epian kove parait dake namaip parait, puket moto raun, pung pangat ne apan motoraun. Oit tan bobo pipan nemit eren, era koma nia poi mit. <noise>